Kap ëch mukëkap may janchë mëdë mët's tëkëkyë ëch dun mëdë, yë a'ax dun mët tu'uk yët taktë jue a'ax myëdë naje'e, xi'im a'ax myëdë i'ixë majkë, i'ixë majkë mokoxkë, i'ixë majkë juxtujkë ja yë yëch dun ajtyë mukakajpyë.